पुगौत् तिअरि जन नुन्ग् थन्ग् बेसेबन्ग् मिनित् लैअ। अन्ग् पुन्गुत् तिअरि जन नि गुनन्ग्थि जय। नतय् वन् सिन्ग् सुबुन्ग् पुल्नि थकै। भेसुर् नि रुतिनो दुम् नै। गनि अरो ब्रेअक्फस्त् बदै। अब फरि नुइ सयुस्। सरै नै <hesitation> सन्द्रो पोन्द्रोनि प्रए तिस् मिनित् लै वरो। मने रेअद्य् खलम्नु बुस्तु खुल्। लन नि पोन्द्रो तु तिस् मिनित् लै यु। एवेर्य्थिन्ग् अरो।